Barandu oiko vaera tata yavai ˂Hesitation˃ ipuere ko yaipota esa yande kirei yaparandu mbaere ˂Hesitation˃ kireipa reiko, ketipa reo reiko, mbaepa reyapo rei, mbaepa deyemongueta.